اكبر حيوان جفته كان حوت ازرق <hesitation> يعني ضخم جدا جدا ووايد كان شكله غريب يعني وعملاق بالنسبة لي اول مرة كنت اجوف شيء جذي كان يوم كنا في رحلة بحرية عند ساحل هاواي وكانت يعني لحظة مميزة وللحين اتذكرها